Woni sunii ak ishin sagalee badilishit, sagale malsunii ak cholle teeti ak cholle jirti, aminenii dandeete hin bubultiey, woni sun mali akas midaseniet sagale malum feet dandeete ol kaete, guya at feet, mudda at feet mal sunii hinteetiey, amo yonkunii samuni-woni laman suni cholleay mal atin sagalet midasitet sagalen hin bubulti mudda deertunen hinteet.